Sakafo agnanana hevitra diso de ôhatra zao hoe <hesitation> a voam-pongy de hoe tsy mety hohagnina vevavy bevoka satria mahasola zan fa f- sola be karaha an'igny kô lôhanjaza avy akeo de ôhatra hoe kôkômbra hono tsy hohanina rehefa viavy en règle fa <hesitation> tsy mampilamina ny fikorahan'ny ra rehefa viavy en règle igny.